जो वनस्पति तेल हो सेओ आमुक पेड़ फोटे से ही मिलो और तेतुक गड़नो के एक अपदे विदे हो। वनस्पति तेल खादोक अचो होन।